Makanan yang sa suka itu, kalo untuk kue ha suka lontar tapi karna di jawa sini jarang ada yang buat lontar mungkin, satu satu kali mereka buat mungkin karna ada, kegiatan yang mereka akan lakukan jadi, mereka buat itu, terus pas mereka buat itu sa punya uang tu tida ada, nah terus makanan yang sa tida bisa dapat yang sa suka itu, sagu sama ikan betik. Disana di sa pu daerah tu kita bilang ikan betik nah kalo disini tida tahu ya namanya apa. Itu yang <hesitation> menurut sa sangat susah dapat walau harganya murah. Terus yang a suka juga sayur kangkung, sayur kangkung, campur, bunga pepaya. Terus daging babi. Tapi disini jarang kaya sa dapat <hesitation> daging babi yang segar, biasanya kan kalo mau beli tu pasti mungkin natal, belinya di getasan. Tapi itu tida segar. Kalo disini de pu daging babi itu, agak sedikit mahal ya terus tida segar kalo di sa pu daerah itu, daging babi segar, dan de pu harga itu, lumayan kita bisa dapat karna banyak yang jual di pasar, jadi kita tida perlu kaya, harus cari ke, macam macam tempat kaya susah skali untuk kita dapat daging itu, tidak kaya di salatiga sini, kalo disana ya kita tinggal turun ke pasar, sudah kita bisa dapat daging itu mereka jual <hesitation> ada mereka pu tempat sendiri untuk mereka jual begitu.